<noise> Eo ty fia, <noise> dimy arivo sy telo aligne, <noise> eo avao koa gny aondry spesialy <noise> dimy arivo telo aligne <noise> avao koa, <noise> eo amzao ny henan'omby ritry dimy arivo sy roa aly. <noise>